Onzu gbá ugite lá mónye kuye adaosukpo gbá ishou ónzu gba agi té ta monye la ewunwo gba iyitei iyi kóze gba akú ongbulóló kala kimolo mo loyinyo la imonlomo kiyanma kala oyi nyo la isó iyiramo onzu gba agite mba kuse lokyomo mba wú kinyámá kaloyi nyo la imelomo kiyanma kaloyi nyo la ezumberemo kiyanma ka wo on zuwufo iwowómomo iye bakur ishoshimo wogi boukuu kuiye ngon ana nyo sákyanyama enzu oyi oguo nyo mba iyinyo nyo saban ogáuma tai gba akú ogaur kuweí aku kiya ngirimo nyo sanba oguriwuma lei ko gba nyó saayema leé bemolalá nyo gi nyo saima gbabar énzu nyo zonbá nyoma iloto mba la ésho gbá ba umónye mba la esho iyambun mogba nya mbala emenyo nyo zamba te aku tei énzu la lomo la eshó omeshieri elomola onzuaku onzuakau elo mola ormeshire Onu elomo la oko oko elomo la onu kinyama ka pae okonyo arimo kinyama ka wo onzu uwopou iwi iwomo mo kinyama kka tó kiya ngi onzú meloo mo kiya ma kaá kiya ngi onzu la kilungo iyemo kiya ngi bo nyo wo ngi ka enzu lu vongou mbeyiyo kuyi ngonana mutola unu ouzoute ioso mba uwu lele ngulolo nyo awokudu mda onyo wonyo iwomo uzote sonibawu anunyo awanya mba kudu enye nyo awunyo mbama ugou nyo asanya wuma ama onzu gba nyo kpo enyo anyira enyiinra anyi gba bá embalu nyo le enyi iranyi kuyi ngu nana gba ba ikinnasau daga mu kudu kole hari miɔu bokwu ada osykpo akayam mu enyi eyin gbai oynyo’ layile kyamata bokou mba bu uze emegbuluyi ada asukpo ozan zu tei iyi enzu osomune mu rashinyo iyi gba adaasu kpo iyi tou yile inyi gba ba adaosukpo efonyo obunmayi le kowokongu ezumbera ishóshimo zei gboó kashi koyengonana mba boko aku atekeyi nyo lombomo uta kayi aku kiya ngi lomo kwo ewonyo izumbera shiwu egayi Uwu nyó nyó shiwóbi adá osukpo wú uwu nyo shwobi la egbo ya kowu konyi koole edayi mumo nyo bo iyeshi nyo duyi monmo iyara yi gba ba nyo lour he onzu iso ikpakpa alour awa moba myo ba myo gbáá iou nyo gbe oro go moba iyi nyo wo yile gba aku regbe nyiba nyo fiea ngile muna muna onzu nyouma ngi shi gba nyo fale monyo fa iyi irala nyo mo anyo fa iyi ira la onzu mo iyi onzu bá iyi mewomo ba ishoshimo akai nyo agre wu efie iyi nyo wole ekpo esu mome azungoyima a gbelenyo enyi azongou yamo koyi kole nyo sowu tete mbetezu ozote one koyi kofa lakiya moba kewu kegi ogunga onyi moba orgur one orgur konyi orgur koile akai kesome wúlúmá tai gba ba aku onzu le onzu uz ozoma onzu gba ozowu mo eranme gba embatezu ozanzule kowo kungo nyo mba nyo yi nyo kpode ishi ologanye moba ko nyo iyogbamo ozute iyi de eyogbamo le gba kize kifawandale ama gba nyo yogbaamo enzu oyitomo to iyen aku kiya ngi onzu awongi moba Onzu gba nyo kpo o de gba ologa nyale de regogo rebo nyo mo kina ama nyo yele yinyo akaiba ofa nyo iye gba akukiya ngi onzu la vongou ngile inyi gba aku kiya ngi onzu la wongi enu louvongou ma nya inyi gba la ku kiya enzu lu vongou mayan kuye ngo nana nyo nyuma egbo nyo la kurow preteite egbo igile gu kelembulanyamo gbanyo iye egbo igi ko nyp kieki nyo ma egbo igi mba anya offiá ba uzeji egon mo akai orirashi nyo ku wokangou kiya ngi ira efa teikala onzu lá yambo ngimo kiya ira ifa tei on zule yambongi mo kiya mgi ira onzu la vongou ngimo kiya ifate onzu la so onzu wufo te kala wo ngi koyengnana nyo wo de kala aku ngi eshi ememi nyo tai gba ba a malanya le emenza nya tai gba ba omalenga le aba aku emoko ma tai gba ba ovongou mayan le ngi mo gbayan nji esamuquse muque monon har iwokudu akai odury an kpepewo ovongou orto tó ele ewote gba akai báá aku inbama iyi nóó wu aku embama iyi kogba wu aku imbama iyi kusewu aku mbama iyi kudu kole kperile kowo kongou ukpo iyi boko me gite káá some tei onzu koyi ngonana nyo made wo iyeshi mukudu kole. Egbo nyo la ku iyeshi owote bko kuseme kukyomo owotei boko ememe ogba kadu owo tei boko emen bume zami okyomo iyem gba aku egba iyi kokur onzu iyi makyo wu koye ngnana le mo egbo igi ko ye ngo nama isa ugóúmo bá saide ikyo osie masu egbo iigi konyo kekinyo le kuyengnana egba nyo ishi meji moba kiya ngi egbo nyo ishi meji mo aku kiya ngi shimokena kowo kingou onzu koyengnana obuwu aku uruwu egbowu le woluma gba aku kiya ngi boko onzula vongou ngi mulku du kole mo mukudu kole kiboole ma te kiya reshi tai kiya reshi nji kuye kobo onzozu agba eshi mba boko mgi to gba aku koyi ngou adausu kpo ebonzu mukudu kole le kowokungou isomome gba iyite akute mesola enzuba fole mo me soe me teite ime uwuba me iyi mesosomo le koyi ngonoma iyi ba me woyi gba niyiniyi udu wu boko miya matei enzubako ogime emeshiri ogime eko ogime anzonu ogi me awu aku kowon egbome iwuluma le